Upscale restaurant ni waiter rok khe belai borom gwnang borok rok bai kok sana kwrwng tei kwplai wngna nangnai. O restaurant o chanai borok rok bai kok kwtwui tei borom rwui ma sanai. Customer rok ni faima ni simi thangma joratwui bhorokno ma naikolnai. Bongni achukma no nawui ma rwnai tei fai kaham ma sanai. Bohrokni nangma manwui rok no ma swngnai tei swui ma twlangnai. Amoni ulo chamung faiyasak nakolwui ma tongnai. Bohrok samani chamung mungkhai abono naithok khe swlamwui sajagwui ma tubunai. Bohrok chabaikhai bongni chajak manwui rok no ma nornai tei saaf khe huwui ba table ni ree no swlai ma rwnai. Paithago bongni chamani bill no table o berai ma rwnai tei thangfru hambai ma rwnai.